<hesitation> Mian̈atra fomba fandoky vaovao izen̈y tiako. Fôtony izen̈y zako za zô io ko mianatra fomba fandoky vôvô mba efa mitombo koa izen̈y raha haiko amy resaka loky. Fôtony fa maro maro zey ny heko zay izen̈y ten̈a tiako fomba vôvô.